<noise> Ele aku kiya mi yo kwofi kwofit iyi kwo ze mi yo ḿko mé kuye uqu eke repi ilo mi pa la agbámi elu kayi kile ukpo aku iyi kibwa ukpo ile me msa eke yi kigagi kiya iqirimo má kwoto ba kire me bá deba mi remu oma ŋa le bá mi ivvomo ba mi so iso iyi iwo mo ŋ le ogyami ebi mi ka mo pe mi womo de ba mibo ibo iyi ewomo ŋa le bá mi womo ba mi so iso iyi eduma ŋa lu eduma mime ka ekerepi erada əbəte errada la orebi mi ka me dúma me é. Kiwo idumá kiwo idumá bé kipa mu ekerepi úwo lá epo ekerepi upenyi aku kuye úgú abishi nana akú kuye ugukiya inyi i im ingu ənú əda kwoqu kirikayá wu ina mu kuye ufu karepi uwo l` epó zuwa ma kerepi ukpeyi awú akú iyí kiri kiyamé kiŋəmə awu ewu iqqbozu mo ŋale ekeyi kiye lá iddumá kúye uqu ekerepi epo kiwo idduma zhi ba kuye ugu ekerepi eló iyi ənoyo aku iyí bókó kibé idduma iyi ekerebi eloma iyi ənu oyó kuye gwogu ba kire mú ba ŋa le aku iyi mi ka mó ba me owo kiya ingirimo ingui ɔnu oyó ina mu kúye úgu ekerebe ereni ishe mu erewo awu kuye gwogu ba owó kiyá igi irimó kuye gyə gú kiri kiya ingyi irmo ingyi enu oyó ba ə ba kiya ingyi irimo ingyi ənu oyo mo Keyi dek ake kigbo ama. kipodo awu kiwa ezú de kiná mú ekerepi erándan so me ekerpi erodio kiwá ezú akú iyi kiwa ko kopó ugwu úkpó namá ekpó iyi kudu kwole ne ki ba ewama deba kile utopó po kiba ukpo ime iqbá kuye ugu ekerebi eredo la orebi ki she mi nomá na le ehe iqba akú iyi kiwoyin ba la qgbami kwoyone kwofyi ugwu eyi izamá tayi bá iyile gbazu gbegye yime mi gyi te kaha miqba lá miso yinó le- kalá ozu lewoó apú lá wú ɔqbo qbɔ aku iyi bɔkɔ ozo bá ewo apula eqbɔbɔ mó ewo iyi iqbi mi tayi amasa tu kuye uqu uná una uqwu bɔƙ te ozo eyimo Múkúyotó de layi apula iyi iwo ɔbɛbəba ewo yi mari ma rile isoshi kálá akuyi bokə ozu amahe arayima mú reshimo bá llakayima kyamate bə kə eme bəkɛ ɛwa ezu awú bə ka apula ba iyi owó owo ogbwo gbwo wu ma mú kopó oshigu me zhi okaka oyesesu kuye kwole miyo biza akuiyi bá nɔkayi ma tayiu me nə yoyi rigbe fyo Ezú ubá kudu omaɔa te <hesitation> ashe ozele ewokiya ɔyeme aku iyi nowokiya oye ye unɔ lálá nɔyi ɔye deb’ ezu oyi ɔye miyiɔ’ ɔ' de bá ezu omú poɔ de ba u ɔ nɔ yi imo me yiyi ezu drba. ezu olonɔ mo kuwo kwole me shizu me tazu anmasa na mi tayi ammasa te isheshi ká ozu la nɔqɔ apula wu má ɔbɔ eqezu méé.